باهي بالنسبه للهالثي فود تنجم عندك تاكل تعمل ديما عشاك و فطورك لكل سلايط تنجم تعمل صدر جاج و خضره <hesitation> سمك مشوي <hesitation> سيتخون و شويه خضره تعمل عصير السموثي <hesitation> عصير السفناريه <hesitation> توسكييه حاجات بالخضره و الكل